O fî pe-i denti, che in zeneise no sò manco ben comme se dixe, o serve pe polîse quello spaçio che o l'arresta tramezo a-i denti, e che de vòtte ghe va do tartaro gh'arresta de cöse; co-o fî se ghe, se ghe passa in mezo e o l'arresta tutto netto, ecco.